आऊ आपडो सारो दूस चिड़िया घरअ पून्डो चोऊ बिताओडो क्योंकि चिड़िया घर‌‌‌ पुन्डे अलग-अलग पक्षी बेटों देखनक हेतु लेई आदमी का मन लागेरअ आदमी परेशान ना अ तेईके कलेइ मोर कलेइ मोनाल कलेइ बेटदो कलेइ बाघ बेटदा कलेइ भालू बेटदा अलग-अलग चिज बेटों तब हाउ चिड़िया घर‌‌‌ पसंद करदा।